Mizahà sôma <hesitation> resaka fanatanjahantegna tiatiako tsy tô zey <hesitation> fampisehoagna agna mpanakanto satria amin'ny sôma aram-pa-panatanjahategna zah mba ôlo maro zegny hitako misôma akeo, managna <hesitation> raha mihôvahôva zegny zah zahavako ,ke la aram-panatanjahategna tiatiako ndraiky mitôndra fafignaretagna aminah.